yaani air conditioner olthee bulathi iyyo won thuun Bila wonsun hinmidhasi bulathi kaamm irri woyaa enan air conditioner maaana won sun qiles dhuftin qhaban choleet dhufaa minen khaaaabaanen thetha akhasun akha dhansaa oltee bulathaa